<noise> العاب الفيديو فيها جوانب كتيرة بتعمتد علي الفن و عامل الفن هو البنجح اللعبة، بيعمل فيها تشويق و يخلي اللاعب يلعب اطول فترة ممكنه. <noise>